Kan ligid nafsi fi musabaqa hil tirikkib hana akil, asshuqulal baraʼi bagaddim lennas baʼajibum be fi tirikkibal akil da hubas balga, basawwi lai akil han ris wa be mula, almula da baʼakkid min inda hut, fishan da ahal lai shai wa anna bagdar basawwi nadif, ka sawwet bagdar.